نتمنى ان بعد عشر سنين نكون خلصت الماجستير ابتاعاي، وسجلت في الدكتوراه وحصلت عليهي بتقدير اكويس ومرتبة كويسة. ونكون اتعينت وحققت كل احلامي. نتمنى عيالي يكون كبروا شوية والتحقوا بالمدراس اللي انا نفسي اندخلهالهم ويكون مستواهم اكويس. وكمان نتمنى ان يكون عندي مركز ترجمة خاص بيا ويكون عندي الشغل ابتاعي والكارير ابتاعتي اللي انا حباها وحققت طموحاي.